Yoo yiramouηa i fasson nguobo gnani wo koukou yiramou bééni ga liηo daηa ké ni sooninka gniramou kouwa, na bégui koutou a na daga a lifi ndana nokhou a na lifi, dialabo nkay rini idiyi yiléné, wogana kou nkitta wona kougna moula dinanti toubabou gniramou kou. Toubabou gniramou kou ni djine ni kouwa kéfini yiramou tani. kha wo kou ké bé gua liηo kou da siri nthiri kéno soninka gniramou kouwa. wono soninka gniramou kou, wona kou gna woutou woni lifi wodo kou na katéle nokhou sou ga liηo daηa. kou gnano soutourin sirin nthiri, yiran banou kou woganato na kou londi dimassou yiramou kou bitanto ndou yani wathia, wogui wala mokho bé, woga toubabou npantalo ni kou béni wala a sou yiran bitanté yaani wathia. Dolké wo, wouno wo, a fo guébé i khitchi naηa. Donkou.